اذا تبى تحسن لياقتك وتعيش حياة نشيطة انصحك تبدأ بممارسة الرياضة بشكل منتظم، يعني مثلا جرب تمشي كل يوم او تسجل في نادي رياضي، وابغاك تتذكر انه حتى اذا كانت البداية بسيطة، كل شي تسويه يعتبر انجازن التمارين مو بس تقوي جسمك كمان تخليك تحس بالسعادة وتزيد من طاقتك، فانت خليك ملتزم واستمتع بالرحلة وكمان تشوف اصحاب يشجعونك.